Ah vôalohany indrindra kalongany ai, tegna miala tsigny ai raha ohatra hoe tsy nahapô anaréo tsiron'ny hanigny aminay akato, de <hesitation> misaotra betsaka anareo koa zah satria sakinareo mihitsy nandeha nivolagna taminay fa ah tsy mamaly filànareo ilay tsiron-draha aminahy ato, donc manomboka iniany zahay o <hesitation> hiezaka hagnatsara hanigninay ato amzay mbô tegna hoe ho afapô anareo, de miangavy zahay mba hiverigna akato anaré amin'andro hafa.